من أكثر الأشياء اللي أحب أسويها في الويكند على حسب المود. لو المود حقي كأني اسافر لو - لو الأجواء كويسة ممكن مثلاً نسافر نكشت يومين ثلاث على حسب. لو الأجواء ما هي أفضل شيء والأسبوع كان متعب بالنسبة لي فممكن مثلاً أفضل إني أخذه في البيت كراحه بالنسبة لي <hesitation> سواء كنوم كأني اتفرج مثلاً على فيلم محدد أحبه أو على مسلسل